таңғы шоу
баршаңызға қайырлы таң дей отырып таңғы шоу бағдарламасын бастаймыз біз тікелей эфирдеміз
студияда сіздермен бірге жүргізушілер ақбибі хамидолла және де мен нұрбек қасым
біздің қонақтарымыз ыыы келіп жайғасып жатыр жайынан шетінен шетінен
ыыы әлжан нұлыбек келіп жайғасты қош келдіңіз
рахмет ассаламағалейкум қайырлы таң
мұнда нурбуллин жазып жатыр қайырлы таң әлжик дейді
нұреке тезірек келіңіз енді студияға күтудеміз
ал әліжан ыыы қош келдіңіз рахмет
қалай жеттіңіз
алматының кептелісі бар ма екен әлде жоқ па екен
алматының кептелісі енді жаймен басталып жатыр мына карантиннен кейін мхм іхі
карантиннен кейінгі мына алғашқы жұлдыз фм жолдан кейін үздік радиосына келіп отырған жайымыз бар мхм
баршаларыңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз рахмет
құдай қаласа сіздерді бүгінгі жаңа әндермен қуантамыз деген ойдамыз бәрекелді
ал ы карантин қалай өтіп жатыр жалпы немен айналысып жатсыздар карантинде өнер адамдары не істеп жатыр карантинде
карантин енді жалпы дәл менің өзіме қатысы болған жоқ деп ойлаймын өйткені ааа
тура біздікіндей иә
өзімде жеке студиям бар сол студияда ыыы жаңағы әнімізді жазып осы карантин кезінде
жаңа туындыларымызды дайындап кішкене бұл карантин деген негізі көп адамға ы жаңағы
отбасымен араласып жатырмын ағайын туыстарыма
сол себепті көп адамдарға кішкене анандай бір жақсы ой салған сияқты менің ойымша мхм
біздің де жаңағы жұмысымызға кішкене ііі басқаша бір бағыттағы әндерді жазып мхм
і көрмеген нәрселерді көріп жатқан сияқтымыз деп ойлаймын ммм мхм
енді карантиннен кейін өзіңіз сазгер ретінде осы тақырыпқа байланысты бір идеялар келіп жатқан жоқ па
карантин кезінде келді ыыы оны жазып та үлгердік
ыыы біздің жаңағы ақ халатты абзал жандарымыздың құрметіне мхм арнайы бір өлең жазсам деген ой болып жүрген енді мхм осы
карантиннің кезінде ыыы мың алғыс дәрігерлерге деген бәрекелді арнаған жайымыз
оны таңғы шоуда бірінші рет тыңдағанбыз біз
иә ақ халатты абзал жандарға біз де алғыс білдіреміз осындай ыыы төтенше жағдай кезінде ел басына төнген осындай қауіп кезінде
өздері шекте жүріп денсаулықтарын қауіпке тігіп барша халық үшін көптеген еңбек ііі сіңіріп жатыр біз
сіздерге арнап ы әлжан нұрлыбек ән арнады алдағы уақытта міндетті түрде ол әнді тыңдаймыз иә мхм
енді нұрболат абдуллин келгенше жақсылап бір таныса отырайық
ыыы жалпы ән өнеріне үлкен сахнаға жақында келдің ғой иә
ыыы өзің қай жақтың тумасысың өзің жайлы мәліметтер айта өтсең
мен енді түркістан облысы шаян ауылында дүниеге келгенмін алғабас ауылында өскенмін
ііі жастық шағым сол жақта өтті деп айтсам да болады
бірақ ы көп ұзамай жаңағы шымкент қаласына көшіп келдік мхм сонда өстім ііі өнерімді жалғастырдым
кішкене де болсын өлең айтатыным бар еді әкемізден қалған мхм
әу демейтін қазақ жоқ қой иә
і сонымен өлең айтып бастадым
біраз уақыттардан кейін жаңағы ән жаза бастадым бірақ алдыңғы уақыттарда оны жаңағы біздің өнерде жүрген ағаларымыз әпкелерімізге ұсынып көрдім
бірақ та ешқандай жауап болмады ііі
кейін қойып кеттік ән шығаруды іхі
кейін қайтадан жаза бастадым сонымен ыыы осы бір үш жылдың төңірегінде ы көптеген әншілерге әндерімді ұсынып көрдім мхм
ы барлығы айтып шықты десем де болады
сонымен ыыы осылай өнер жолына келіп жатқан жайымыз бар
жалпы үш жылдың ішінде осындай деңгейге жету жалпы деген ол жақсы м көрсеткіш
дәл қазір енді әлжан нұрлыбектің орындауында гүлдер деген керемет әнді тыңдаймыз
сосын жарнамалық үзіліс жасап алып студияға қайта ораламыз достар алыстамаңыздар
таңғы шоу
таңғы шоу
достар таңғы шоуды әріқарай жалғастырамыз тікелей эфирде сіздермен бірге жүргізушілер нұрбек қасым және де ақбибі хамидолла
және де біздің көптен күткен қонақтарымыз келіп жайғасты нұрболат абдуллин және де әлжан нұрлыбек қош келдіңдер жігіттер
қош көрдік мхм қалайсыңдар нұреке қал қалай күшті күшті
кешігіп келдіңіз енді нағыз қазақи бір сал дәстүрді бұзбай
просто әлжан шамалы неағып
өзін өзі таныстырып алсын деп иә
келіп шамалы көптен бері карантинде жатып қалды
көп жатып қалды деп қой иә
ыыы түркістан облысынан келгенсің ғой иә
бірден енді ғана танысып жатсыздар ма солай иә енді танысыватырық мхм
карантин қалай өтіп жатыр
енді карантин ыыы біз үшін негізі болмаған сияқты
жаңа да әлжан сүйтіп айтып еді
кім үшін болып жатыр жалпы карантин
кімнің студиясы деді менің студиям деді ма

арендада ма аренда иә
і өзіміз жаңағы енді себепші жаңағы жинақтаушы барлығын мхм осы әлжік қой мхм досым
бұл кісі енді маған қарағанда өте шығармашылықтың адамы ғой мхм
енді сол біз жайлап барып жүрміз есік түртіп студиясына мхм
енді жалпы бірақ енді бізде карантин аса қатты болған жоқ
сонда карантин режимі сақталмады
жоқ енді ыыы қалай айтсақ болды
студияда жұмыс жасадық ы үш адам екі адамнан артық болмайды дейді ғой аха ммм солай жұмыс жасадық мхм
бізге де ескерткендер болды төрт бес адамнан асып кетсе сол жерде жаңағы
ыыы төрт ағай келеді деді ма
участковыйлар келіп ммм мхм ы ескертіп сосын мақұлдадық біз де
әлжан бар қасымызда мхм сосын аранжировщиктер болды басқа кім бар мхм отырамыз сосын
карантиндік ыыы сақтық шаралар бұзылған жоқ
карантин кезінде ы шығармашылық ізденіс тоқтаған жоқ дейсіз ғой жоқ аллаға шүкір дұрыс
ал негізі бірақ осы карантин кезінде жаңағыны айтып жатырмыз ғой мысалы көбі дәрігерлердің қадірін түсіне бастады мхм
ал сіздер ненің қадірін түсіндіңіздер
әлжанның қадірін мен дәрігердің
сіз дәрігердің сіз
мына жалпы өнер адамдары деп айтайықшы жалғыз мен емес иә жалпы
енді көпшілікпен жүріп қалған ғой енді халықты көріп ы ортасында
салатанатты кештер бар концерттер бар деген сияқты мхм алаңда болатын
халықпен жартын концерттер бар деген сияқты мхм
сол сияқты сол ыыы нәрсенің жалпы айтқанда жұмыстың қадірі ғой негізі мхм
жұмыстың қадірін ііі бірақ мен өз жұмысымды жақсы бағалайтынмын негізі мхм
парқына жетпей бір нәрсені бір жарты жолдан тастап кеткен адам емеспін мен өзім жұмысыма сосын бей жай қараған емесспін мен мхм
сондықтан да ыыы бірақ соның үстіне еселеп соның ы бағасын мхм соның қымбат екенін жалпы түсіне бастадым мхм
ал осы негізі екі мың жиырмасыншы жылдың басын ііі екеулеріңіз бірге гастрольдік сапарға шығудан бастадыңыздар
иә әлжанның гастролі
негізі әлжандікі болған дейсіз ғой иә әлжан
сіз кеш қонағы болдыңыз иә мен кеш қонағы бірақ көп ән айтатынбыз
енді бірақ сол карантинге байланысты ол нәрсе тоқтап қалды
жалпы сол жайлы айта өтсеңіз өзіңіздің жеке концертіңіз де тоқтап қалды
і иә миллион деген біз ыыы жаңа гастрольдік сапар жасадық іхі ммм
ырымдап қой енді миллиондарға неағылайық деп
і әлжан енді сол кеш қонағы болды іхі сара амангелді деген ііі әнші қарындасымыз бар іхі
ыыы сол да болды
енді біз он бес жерге жоспарладық екі аптаға мхм
ыыы он екі жерге қойып үлгірдік мхм үш жерге қойылмады меркі тараз қызылорда
енді ы құдай қаласа осы барлығы тынышталып ы ретке келгеннен кейін қайтадан сол жерлерге барамыз
ол жерлерде билеттер сатылып қойған ба еді негізі
ыыы жалпы елу пайыздан көбісі сатылып қойған мхм иә
енді барлығы түсінікті жағдай мхм егер ыыы барлығы ашылғаннан кейін билеттерді қайтып аламын деушілер болатын болса келіп қайтып алып кетеді ы ақшаларын да
ал қазір еш нәрсе жасамайатырқ мхм
осы карантин режим басталған кезде көптеген әншілер онлайн концертті беріп жатқан кезде сіздің инстаграм парақшаңызда бір кәдімгідей қызық пост жарияланды
сол жайында айтып өтсеңіз
онлайн концерт жайында
онлайн концерт дегенді біз енді сондай қылып жаңа жария қылып жасаудың қажеті жоқ сияқты
тек жеке өзіме да мхм
болмаса мен аптаның бір күнінде аптаның әйтеуір бір кез келген күнінде отырып алып студияда жаңағы
карантинсіз ақ дейсіз ғой
прямой эфирімізді қосып қойып ммм беріватырмыз ғой онлайн концерт дегеніміз сол ғой мына былай қарап отсаңыз иә
камераға қарап ән айта берсең болды ғой иә шын мәнісінде
ал оған студия дайындап оған бір халықты жинап ютубқа қажеті жоқ сияқты менің ойымша іхі
менің өз басым мен қалған шаруам жоқ қалғанында мхм
сондықтан мен ы оған өз басым келіскен жоқпын
ол онлайнға білмеймін мен халықтың санасын аса қатты үйретудің қажеті жоқ шығар
именно осы неде концерт туралы мхм керек емес ол келмейді уже
тірідей шапалақ болмағасын мхм халықтың жанып тұрған көзін қуанып тұрған кезін көрмегенннен кейін қажеті жоқ сияқты мхм
ыыы амония қырықмылтықовадан келген хат екен инстаграмда сұхбат беруге келе жатып қандай сұрақтар қоймаса екен деп ойладыңыздар жалпы екеуіңізге бірдей сұрақ
мен енді ойладым әлжан туралы қоймаса екен
әлжан туралы сұрамаса екен деп па жаңадан танысып жатыр ғой енді
әлжан ііі досым болғаннан кейін ғой ммм қалжындаса береміз енді біз осылай іхі иә
сыртқа шыққан соң ренжейді қазір
жоқ енді расымен де қандай сұрақ қойылмаса екен деп ойладыңыздар әлде ондай сұрақ мүлдем

ақшадан басқасының бәрін сұрай беріңдер деп тұр ғой кез келген мхм
ал әлжан ііі сұхбатқа араласып отырыңыз енді сіз де
жалпы ы өнерге жолға келуіңізге жаңа нұрболат абдуллин келгенге дейін жақсылап таныстық қой
қай өңірден шықтыңыз жалпы ыыы иә жақсылап біраз әңгіме айттық
і музыкалық біліміңіз жайында біле кетсек ы сазгерсіз
жалпы сазгер болған адамдарға музыкалық білім қажет пе
негізі сазгер болуға музыкалық білім қажет емес деп ойлаймын
өйткені көптеген ы жаңағы аға буын ағаларымыздың ы оқымаған еш жерде оқымаған ііі жаңағы жағдайын білеміз
не деген әндер әлі күнге дейін айтылып жатқан әндері бар мхм
бірақ өз басым дирижер мамандығын бітіргенмін мхм ыыы өзі музыкама тікелей қатысым бар
және де ол оқығаннан емес өзімнің жаңағы әкемнен келген деп білемін ән айту ән шығару мхм
себебі ііі менің әкем күнде жаңағы қара домбрамен і гитарамен өлең айтып әуендеп ммм
өнерден алыс емес болған дейсіз ғой әкеңіз
иә өнерден алыс емес болған мхм түсінікті
ал қазіргі таңда мысалы өзіңіз ән жағынан өзіңіздің репертуарыңызда ыыы қандай әндер көбіне басым шығып жатыр
лирикалық жағынан не болмаса басқа жанрдағы
енді мені көп әншілер енді лириксің дейді мхм
өйткені мен тек жаңағы баяу әндерді көп жазамын мхм
нұрболатпен танысқалы бері жаңа әндер жазыватырмын қазір
тапсырыстарға байланысты ма иә
әбдіжаппармен таныспай жүрсің ғой
онда қалай болайын тұр әбдіжаппармен танысқан кезде басқаша жанрдағы әндер шығуы мүмкін бе
жоқ әбдіжаппар бауырымның
орындауында да ііі үшінші адам деген әнім бар менің мхм ол да лирикалық ән тоже іхі
құдай қаласа оны да жылдам қылып
ол да жылдам достар дәл қазір енді ммм нұрболат абудллин мен әлжан нұрлыбектің орындауында м екеуінің керемет бір дуэті бар екен
тамшылар деген туындыны тыңдаймыз сосын студияға қайта ораламыз алыстамаңыздар
эфирде таңғы шоу
эфирде таңғы шоу
ал таңғы шоуды әріқарай жалғастырамыз і және келесі сұрағым сіздерге қояр
ііі жалпы өздеріңіздің і тағы да алдағы уақытта бір ән шығайын деп жатыр дуэт мхм і тамшылардан бөлек
сол жайлы айта өтсеңіздер мхм дос туралы дейді ма бір
енді оны шығарған жігіт өзі айтсын әлжан іхі
ал тыңдайық ыыы енді біз енді достығымызға көптеген уақыттан бері ы біраз уақыт өтті мхм
достығымыз әлі де жалғасып келеді
құдай қаласа ііі жаңағыдай
кез келген махаббат достықпен аяқталады дейді ғой
кез келген достық махаббатпен аяқталушы еді
жоқ негізінде ы үйленесің махаббатпен сосын дос боласың әйеліңмен деген сияқты
бұл енді нұрболат өзі көптеген жылдардан бері дос болып келе жатқан ііі бауырым мхм
менің жаңағы әндерімді халықтың арасына ыыы қаралуына мхм бірден бір себеп болған бауырым деп айта аламын мхм
біз енді достық туралы ән жаздық
ол жаңағы мен ойым болды осындай тәңір қосқан досым ай деген бір өлең жазайық деген
сонымен ы сол өлеңді жазып бір нұсқасын көрсеттім іхі
сонымен нұрболатқа ұнады сонымен ойбай бірге орындайық осы әнді мхм
екеуіміздің і жаңағы бір достық әніміз болсын деген мхм оймен
әннің тақырыбын кім қойды неліктен тәңір қосқан досым
енді әннің тақырыбын мен қойдым десем өтірік болады енді іхі мхм
әннің тақырыбын і шәй ішіп отқанбыз студияда сөйтіп
сөйтіп мен студияның ыыы арғы бөлмесінен шыққан кезінде нұрболат маған қарап ай тәңір қосқан досым ай ммм деген сөз
негізі нұрболат өлеңнің тақырыптарын жақсы табады негізінде мхм мхм
көптеген осы иә иә иә айта салатыны бар дейсіз ғой иә
бір сөзді айтады шабыттандырады ғой енді иә
шабыттандырады сонымен әрі қарай жаңағы маған ұнап қалса мен сол тақырыпты жалғастырып мхм әрі қарай өзіне жіберемін
есіңде ма мынау деп мхм
кейде есіне түседі кейде есіне түспейді енді
қазір енді алдағы уақытта сол әннің тұсауын кесетін боламыз
иә құдай қаласа енді жаңа достық
жаңағы достық ы махаббат та достықпен аяқталады деген сияқты нәрселерде бұл
біздің айтайын дегеніміз ыыы ұлы махаббаттар деген сияқты ғой біз махаббаттан да достықты жоғары қойып тұрмыз ммм шын мәнісінде
бұл ііі теңеу жөнінде алып келген ыыы поэзияда сондай дүние мхм мхм
ыыы біз сол ішінде әннің ішіндегі сөздерді ыыы осылай жеткізгіміз келеді
тек қана құралақан біз доспыз бірдеңе емес мысалы біз қазақтың даласындаймыз деген мхм ішінде теңеулер бар мхм
достығымыз біздің жаңағы ы махаббаттағы достықта а махаббаттағы жалпы достықпен де аяқталады деген сияқты мхм
махаббаттан да біздің өзіміздің достығымызды жоғары қойып тұрмыз бұл жерде иә
ал әбдіжаппар ше тәңір қосқан досыңыз емес пе
біз ол ыыы әбджіппармен дос деп ы досым деген ыыы ән бар иә іхі
оның ішіндегі сөздердің өзі екеуі екі жақта басқа
ол жақтағы біздің ыыы бір бірімізге айтатынымыз бір бірімізді қамшылау ммм
і елдің ішінде танып келе жатырмын досым сүрінбе
і тек бір бірімізге қалай айтсақ болады подача береміз біз мхм иә иә
жігерлендіру десіз ғой иә жігерлендіру мхм
бұл жерде енді ііі екеуіміздің келіскенмен тура сол әндегідей сияқты қылып маған біз екеуімізге жазып берсе ұят болады ғой ммм
бізде аллаға шүкір менің ы достарым көп иә
оның әрқайсысына дос туралы әр мағынада синонимдеп келіп жазған кезде оның ыыы ақынның ы ол үшін сөздік қоры жету керек деп ойлаймын мхм
сондықтан да осы әбдіжаппар екеуіміздің сөзімізді жазған талғат мұқиға
ыыы әліжан екеуіміздің достық туралы әнімізге жазған ы ақжол түменбаев бауырларымызға көп рахмет айт
біздің ойымызды түсінген мхм
иә ән жайлы біраз мәлімметтер тыңдадық
дәл қазір енді сол әнді тыңдайық ы нұрболат абудиллин және де әлжан нұрлыбек тәңір қосқан досым деген керемет туындыны тыңдаймыз сосын студияға қайта ораламыз
таңғы шоу
тәңір қосқан бізді адал досым ай тура бас
ой керемет ән екен деп ыыы тыңдармандар тарапынан осындай керемет лебіздер келіп жатыр
жалпы достыққа өздерің қалайсыңдар ыыы қаншалықты достыққа ыыы адалсыңдар
енді әлжанды білмеймін десең
енді білмеймін енді өз басым ы өз жалпы өз қарабасымда болмаған сатып кету деген нәрсе мхм
енді ол бәлкім ыыы тәрбиеден шығар ммм
жалпы үйдегі сол әкең мен шешеңнің тәрбиесі одан кейін сені әкеліп жақсы ортаға қосқандығы мхм
ыыы соның барлығы әсер ететін шығар деп ойлаймын
одан кейін де өз табиғи болмыс бар ммм
білмеймін ол ы мен үшін бір тек қана достық емес бір адамға қиянат жасау болмаса біреуді алдап кету мхм
ыыы ол мен үшін мен оның күнә екенін білемін сондықтан ол жаман нәрсені ы жасаудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын мхм
менің ойымда жалпы санамда менің қозғалыс іс қимылдарымда ондай нәрсе жоқ ммм
әлжанның қандай екенін білмеймін деп қалдыңыз енді әлжанның ойын білейік
иә әлжанмен осы бүгін ғана ғой
жаңа танысқанбыз десей іхі
иә әрине енді достық достыққа берік болу керек дейді
енді әзіргі күнге дейін достыққа аллаға шүкір берікпіз
осы достығымыз жарасқаннан кейін де осы студияға нұрболат екеуіміздің келіп мхм отырған жайымыз бар
әрқашан да достыққа адал болайық
ы достарымыз көп бәрекелді әумин
карантин кезінде біраз фильмдер мен кітаптардың кәдімгідей бетін ақтарып тастаған шығарсыңдар
өздеріңнен тыңдармандарға бір ы бір бірден өздерінің сүйікті фильмдерің мен кітаптар
осман десеңізші
османды көрді иә айтып қойды уже
ііі әбдіжаппар айтты осман деген сериалды көріңіздер деді
онда басқасын айтамын деп па
енді мен сосын не көріп жүр едіңіз ғой сіз корейский
иә баяғыда ва банк мектеп оқып ва банк иә
мектеп оқып жүгенде ва банк деген ммм
есімде еларна
сол кезде нартәуекел болып шықты ғой соны күтетінбіз
і қазір енді сол бір бесінші алтыншы рет па көріп жатырмын ау деймін қайтадан қайталап
иә маған білмеймін енді көрген сайын әйтеуір басқаша басқаша
кітапты қайтадан оқыған сайын бір ішінен тағы да мағлұмат аласың ғой мхм қырынан танылады деген сияқты
сондықтан ыыы бұл киноны қайтадан жалпы көріп бітіп қалдым уже болды ау деймін мхм
сонда кеңес беретін киноңыз сол ма әлде қалай
жоқ кеңес беретін кинолар көп қой қайсысын

ыыы лазурный берег деген кино бар іхі
өте сондай ыыы драмаға толы кино
сосын жаңағы мысль дейді ғой өмірлік махаббаттың ыыы
махаббатта қалай болу деген нәрселердің барлығын түсіндіреді мхм
сосын ыыы әйел мен күйеуі екеуі жаңағы арасында бала болмайды
бірақ сол ыыы сол нәрсені ы кәдімгідей мхм бір екі сағаттың жуығында өте
енді ол жерде белгілі актерлар ойнайды бред питт пен ы жаңағы әйелі ойнайды мхм анжелина джоли иә мхм
ал әлжан аға сіз қандай кино көруге кеңес бересіз немесе кітап
ммм толтырып жазып кетіп
ойбай кинолар кәдімгідей жазып келген ғой телефонына
өзіңіз көрген кинолар ғой
иә көрген киноларды жазып қоямын да іхі керемет арасында түртіп қоятын киноларым бар
киноман болып тұрсың ғой сонда иә
иии солай да айтса болады енді мхм

ііі побег из аула мә
побег из шоушинга емес па
енді әртүрлі жанрда киноларды көремін мен шынымды айтсам ііі
иә я легенда ма
иә оны көрген шығарсың енді мен анау лев деген кино бар іхі көрген боларсыздар өздеріңіз де
мульфильм емес па ол лев деген кино бар
ыыы енді кішкене анандай жылататын кино жүрегіне
ол өмірде болған оқиға туралы кино өмірде болған оқиға туралы киноларды көремін негізінде көп
ол киноны көрмеппін бірақ ше мхм
енді әлжан дәл қазір енді сөзің аузыңда әрі қарай жалғастырамыз ол жайында дәл қазір енді нұрболат абуллиннің жаңа бір хайп дей ма бір
ііі сенің құрбың негізінде қуатыны бар дейтін бір керемет әні бар
оның авторы да осы кісі ғой
а солай ма керемет і нұрболат абуллиннің сенің құрбың дейтін
жұлдыз фмде таңғы шоу
тақырып не еді ау тақырыпты ма қазір айтамын сізге бірінші осы сіздің әніңіз жайлы сұрап алайық
жалпы бұл әнді шығарудағы мақсат қандай болды
сенің құрбың негізі қуады иә
вообщем әлжанның жүріп жүрген қызы болады ғой
сосын сізге әңгіме айтады ма
ііі міне қайда жатыр

бұған негізі кино түсіру керек екен а солай ма
кәдімгі өмірде болған оқиға ғой иә
жоқ өмірде болғанда енді ыыы
бұл жалпы әлжик анандай фишкасымен тауып береді ғой кейде әндерді мхм іхі
бұл енді өзінен сұрайсыздар қазір мен тек бастап берейін іхі
қораға тығып
маған бұра береді екенсің
ал әлжан сенің құрбың негізі куады деп бүйтіп бастап берген негізі әлжан іхі иә мхм
сөйтіп келді маған осындай сосын тыңдадым да маған қызық болды
шын мәнісінде өмірде сондай бар ғой негізі адамдар мхм
бар болғанда көп негізінде иә бар иә
студент кезімде біраз көргенмін
одан кейін анандай есіңе түседі ғой мә шыныменде бір қызық болатын сияқты деп
сөйтіп жаңағы ершат деген сен қорқақсың жазған мхм жігіт бар мхм
ершат қайболдин деген соған жібергенбіз соны өлтіріп тұрып сөзін жазып берді ғой
оның басында да көп нәрсе болған ау деймін
солмен анау жаздық та осындай болып кетті негізі клипін түсіріп қойғанбыз
а бейнебаян да бар иә ммм
ы аудиосын шамалы тыңдасын тарасын деп мхм
ыыы бұйырса осы келесі айдың орталы жақтарында жіберетін шығармыз
енді бұл әніңізге тіпті челедж сияқты нәрсе пайда болып кетті
соған бір анандай лотерея ұйымдастырғандай бір ыыы сыйақы беріп жатады ғой сондай ой жоқ па
ең күшті ең үздік видео үшін деп
ондай ең қатты қуатын құрбыларға номинация
ішіп кетіп жүрсе
білмеймін ондай жасап көрмеппін бірақ ондай ойымда да жоқ іхі мхм
енді қалай ол әнмен ііі бір кейде болады ғой ол
сен алдың мүмкін тыңдарман сахнаға келіп қуады мысалы да іхі
менде болған ондай жағыдайлар
ыыы концертте келіп қалады жаңағы сенің әніңді бірге қосылып айтатындар бар ммм
сосын тұрып сенің алдында өзінің әніңді айтып болмаса бір әнді айтып беретіндер бар өзінің өнерін көрсетеді мхм
сондай кезде бір анандай адамның еріксіз бір көңілі бөлініп кетеді ғой
құрметтеп кетесің басқаша бір сондай болған кезде мен қолымдағы бір ыыы жаңағы білезіктер ер адам тағатын болады ғой білезік мхм сақина

ал енді ондай жағдай кәдімгідей көзбен көріп қолмен ұстағандай дейді ғой мхм

ондай нәрселер келмейтін сияқты менің ойымша мхм
жалпы мына өмірде ең бір қатты қалап болады ғой бір бір қатты қалап қол жетпей қалған нәрселер бар ма
жоқ ондай өкінетіндей
алды ма иә о сол жөнінде айтып өтсеңіз
сенің құрбың қуады деген тақырып жөнінде айтып кетейін іхі
ііі ол енді жаңағы нұрболат бауырым айтпақшы
әр жігіттің басынан өтіп жатқан жағдай ғой негізі
өзімде болған бірақ мен өзім өзімде болған ержан деген досымда болған жағдайды айтып берейін
сонымен оның жаңағы құрбысымен келеді екен
сонымен соған қарап сенің құрбың қуады деп жазған жайымыз бар
бір жағынан енді кішкене әзіл ән мхм қыздар ренжіп қалмасын
бұны тек әзіл ретінде иә қабылдаған дұрыс негізі
ол ыыы сөзін жазған ақын да негізі сондай ыыы әндерді негізі сондай нақышына келтіріп жазады да өзі сондай мхм
өр сондай мінезді ақын да ершат қайболдин сен қорқақсың деп те жазды ғой мысалы иә мхм
сезімін білдіре алмайтын қызға жазды да ол негізі өзінің басында болған мхм ммм

бөлінгендігі емес батыс жақтың ақыны да біздің жақтың мхм иә
шұбарқұдық деген жерде тұрады ауылдың баласы кәдімгідей
шомбалдай келген қара жігіт
сен келе алмайсың сезім білдер алмайсың жақсы көрсең неғып айтпайсың деген сияқты
сондай сияқты бұл да прямой айтып тастады да сенің құрбың қуады деп мхм
иә конкретно іхі конкретно іхі
дәл қазір енді бізде ыыы ән тыңдайтын уақыт одан кейін бізде жаңалық

эфирде таңғы шоу